मेक्सिकन मन जानल जाथे अपन फ्लेवर अउ। मसाला मन के वजह से जानल जाथे। मेक्सिकन मन अपन चटपटा खाना बर जानल जाथे। सालसा नाचोस अउ चिप्स हर ओमन के प्रमुख पाक शैली हवे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।